באלניסבה לטריקה דיאל תע’לפ אלחדיא היא עלא חסאב אלמוואפולוגיה דיאל אלחדיה, אלא כאנת מרא מקעבה ו לא מרבעה ו לא מסתטילה כתג’ינה סאהלה, כנהטוהא פ ווסט דיאל דאק אלווראק דיאל אלקאדו ו כנהלסקו ב אלסקוטש מן ג’מי’ע אלזוואיה, ו סאפי ייכון ענדנא אלקאדו מווג’וד ו מעלף ב ת’וריקה זוינה.